کال دولس میاشتی لری جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اګست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، ډسمبر په پښتوکی حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلوه، حوت